Toh baŋkaŋ na coro boobo yaŋ te day, naŋgu fooyaŋ a ga hin ka te hari hanno. Naŋgu fooyaŋ mo gaskiya coro boobo te yaŋ a sinda haikulu ni ga te dayno doŋ araŋ ga hin ka kubay, kaway araŋ da ma care bay araŋ na care gaayi nooya doŋ haŋfo se ni di da i di nin da care banda, i ga ne ni coro no. Amma coro boobo te yaŋ, ay man di haŋkaŋ hayo go a ra zama manci waŋkul no ni ga di coro a ma bay ɲgawo ni coro no. Coro kul kaŋ nin da go care banda ni bay a si hay'fo te ni se ni si hay'fo te a se ni bay woodin manci coro no. Iyaaka day da i di araŋ i ma ne ni coro no woodin wo zaa i di nin da bora hunkuna zaari, i diya nin da bora hunkuna i di nin suba, i ga ne ay filana coro no zama ir ga diyay care banda a maa ga se no i ga ne coro no. Nin da bora ga hin ka kubay fondo boŋ hinne nin da go kay ka salaŋ, nin da araŋ ma te coro-nda-coro amma hayo. Amma coro kul kaŋ araŋ da bora si koy care banda, araŋ si care haraka bay, care haraka do ni di ay a manci coro. Coro wo day da ni ga ba ma coro di araŋ ma care di day ɲga no ni ga du day bakin ihinka wala ihinza da i baa gumo nooya ɲga kaci coro hanno kaŋ ni ga di. Kaŋ ni bay tabbat haikulu kaŋ tun a se nin da araŋ da ga te care se.